أكيد التعليم مهم للمجتمع لأنه لو مافي تعليم وين المجتمع أصلا أذا مافي هي الفئة المتعلمة المثقفة اللي ت- توجه المجتمع للأتجاه الصحيح أيش لازمة المجتمع الحين لو أنها مو موجودة التعليم مهم جدا جدا للمجتمعات وللرقي بها.